الفضاء دي ما فيها موية، ما فيها زراعة، ما فيها شجر، ما فيها أي حاجة، حتى تطير مافي، لكن في <hesitation> قلعة في اي حاجة بتشوفيها انتي يعني، بتلقى الموية، بتلقى الزرعة، تلقى الناس، لكن في الفضاء مافي اي حاجة.